Tha izon yah izon keme ami eghlemi ooo okete ande anuani oo yah mmhu oko be gbai egberi be ka bo ebe omene kabo odayo egede kpo nanamimi obe emi kabo be ome ga timise zeti mi pua se be kabo be omo oruo kumu puayi onuo omo kumo ke pua timi ne bra layi but oruo pua yi be omene mieeyo kpo aria pua boyi eyi kpo aria timine abo bomodi pake mayo puado kenar akene one do ani bcal govt i e atinyo be be local govt bo no obra lasi kpo omene na be ebieyi kpo aria be abudi bike owobra lasi kpo omene na na mene kpo kene eyi kpo aria aniya omene be abadi kembele be gemule gba be abadi kembele bo na kene owo bra so suo be omene mie timi bo bra lakena momo eyerin mie timi bo bra lasi na kene kembele kpo aria fun go wari kpo biyo nefu donzuo wevi kpo biyo betai ebi don zuo wari ne kabo be emio o tro dani kemi o elemebiri kemi o ekperiv wari kemi o asima biri kemi o adgja biri kemi o ka bokri kemi o bise miemie wari ena abri kpo da donzuo wari Be kpukeni fun-go-wari mini kpo kpukeni bra bio mini se keni kpo fa tra ko ma ki be mi be yeringi do i bi bibi ni e ma ki be mi be wo daw nemi otubo bi yi wo day otu mini ki biyi yo wo day nemi otu mini ya kini ogbe be emi otu mini ki biyi a mini be mie timi na kini wo day timi bra la ni aki ni opu bike mari kpo aki ni kala bike wari kpo aki o pri a kini o opri bio ba yerin yi be bike wari daa yo bo kpo mien yi kpo fa miyan otu weni eyi otu kpo mien pua mo eyi kpo fa eyibe dolo ni o dein nimi yo o dein gha ba wo e kpe do i beni oya kpa wo mo diyio don zuo wari kpo fao ebi owou kpo fao tukpa bine kuro deiin emi eye be tukpa tukpa tukpa omini be ama ba emi sii sonron a kurai laado sii sonron a kurai laado omini na tukpa ar ighan be bike warii boo se be be tukpa be ba bgha a aki fao ki tuboo yi kpo enemugha a aki mien ye yi kpo e numugha eyi be e dein bo de ni emo gba do bike yoo ki duo bo yi kpo numugha bibi ni keni toru egberi ama wo mo gbaa koro mo me beni wo mo gba yi so wo mini bio be eyi ama ki dou yi wo don yo yi mini tukpa fun-go-wari Fre tolumuiyu wari ama dou mia mo bo aneomene akene abodiimoe meyi ama mie aui ama fre toluemu do hai fre tohemu awakpo emi fun tra wemie awoama kpe beyo emi awo mene fungo timi ne wai bo debia fre kpo akena pre gha biseyo kpo owo bodomimi gre yo ke bemi kuro kpo kuo die nimi emene enetuso gbein timi neeh omene opu sun weari duo pua dor opudun wari duo pua dor opudun wari duo pua bodi be ekpo na kene eyi ko oruro alum embama kpo fre mueni mudi eni ya kpo fre weni mudi mu ke tonimi be emene timi mana kene sii akiraike bai kpi ene to mumu awomene waina kene emumo ke wari ko timi neyeruna ke timiyin be odein bise eyimi6doli kpi ebugha yi be ebugha omie da iwebe mini owoeyeein mini dei bike ama bi die yiminise okpo iyi olayi yamene abumo kun eyimie abia olaeyi yaimini kpo akeneyi mie laghe do ani semi be egbe vi bini bi yo be mi yebio emane bio gbai egberi mini se ama ebi doiyo owo kpo ama ogat por bulo kpo oyin kemiene po bulo gao pilire ama kpo omu doi yo psv bulo krosiado be krosido ne arogumiene kon baku bo por bulo si mie o ise yiminise se komulo sisi da odoiyi mini se obralao ogbaibrabe

Kabo ebesi pre bie kabo ebe si dinimi pre be pre bulou nisikpo omene ke nake ne kala tubo bra pua nimi but omoko timi otu ama euru otu yai kpo bulou be emi so otie eyiminise amakene odi bra bo pre emi ezon beleka ba kene keni mamo go timi si lane bia emene kpo pile di so emene bemi ezon beleka ke biseyi gimudi eninimi yo ki gimudi keni mamuli taru nei soron sendiye moma niginai ese oyi oyi kenigoni iyimamu boni oyi to ugonu oyin ne soni oyi sorongoni oyi sonti ye soni oyi somoma goni oyinigina goni ovi ese goni sii sii kai soni sii mamu soni sii taru bonu sii nei soni sii soron soni sii aen diye goni sii sonoma goni Sumiginadoni sulesitoni du ye diye kelanidienimio ekpo gbidanimi bra keni ke emutonimi elakiyen tirio bebo doiyobe ekpo gbidanimi ezon be mini kpo bulou eh ko omudou sisi odoi eyiniae ezon otu mini akpo tebe emi be amine ezon kuri bulou weni mo brabake kakene wan tun kpo geime ezon ebe be ezon ebe be odoyu minise ama akene bulou bo weni mimi mini yea ko gba werime sisida ani gba bra ba amu mie pamu eminu kpo are bie diyaindo ani lomy gba do ezon duo puakemi don bayeh ekiye ke magbamo ezon dio puakeme kokone ezon amuduo puaba edon ma gbeni mi eminebia ezon be emuduo pua be bulou kembeleyon emini ezon kimi ezon kimi mieda okpowei kakini mieyo ania ezetimisa ebise braba kere agomie ghasi yeraga ikiegha timine ebi keni bra kemie kpo ani enegberii mene anikpo bone diyan do emene deein kpo dein do pikesu arutimi bre ladi ba gua siyanmugha o piledo egberi da yah <noise>